A pues kauk lanu'u de de re ts'aung lo ke limiñ de kunji kunji se kaung baus pues lu'ui buma'ai pu kua lakeje kara buma'aiñ puma ngul'ue o kua latu'u y rapu pues kua manabeiñ manabeiñ ya ngum'au se lu'ui tujut re ts'aung y rapu kua manaei natsjau mananaung y rapu kua man'eiñ <noise> pu kuama naei nanjet manaei nalejep pu li rimbiajang se lumei o se no rapu nejei kua karat kauk lanu'u njaung rapu rapu ts'aung mi'ia pu li rimbiajang por ke es jai ripiet lo ke es limiñ de kunji de kunji se k'ua maus y rapu se de lo ke es de k'ua manataung pus rapu es lumei pu rimbiajang es pun mas rim'iñ rapu kua manalejep y mana'ei manalejep pu kingiep se lumei rapu kua manatsjau saria nejeiñ ke kich'ijiñ kua manaei namejep manaei nanjet batseje y manatsjau kom ngjai manajep saria stikiau saria lapai baei rapu kua manei manajep y o saria nejeiñ pa kua ndajap mananaung también ngjai rapu mi'ia nejeiñ kiajai kua laju'u laeiñ latsjau lanaung. Y rapu es nejeiñ puma se kiajai bumjeiñ re naljaung kupu pu kua manata'au ndeu mas pus kiajai ngjai kua kiajai jai pus mat kale miak ljaung pero chu ya kunji ripi pus ya limiñ rapu mi'ia rapu kua manaei kiajai <noise> mana'aus nejeiñ kiajai se kua bumang manaei ndajap kon ngumje mananaung kon ne kon ne ngutsaung rapu kua manaei nguljus kua l'ei lanaung kauk kupu tu'ui aveces lanaung tu'ui ngumje kon kon tulejep kiajai rapu se kingiep rapu tu tu'ui lanaung kon chi nguljus o saria nejeiñ rapu tusal pero kiajai re balei kua manaei ngjai manatsjau ni pep ni pep ndajap rapu se ngjai kiajai kua manaei ke manasal balei saria ngjai lapai mi'ia rapu ngjai pus balei lumei saria en mjiung paiñ kua manaei ngjai burua ke lutueje rapu pus paiñ ngjai kua lumei manaei rapu ma manei natsjau nanaung kiajai pues kiajai de kunji aveces <noise> kua mbu se lo ke lju'u pues kiajai mbu bumeji karat kiajai aunque sau nda nimbiu pero lembu lembu lu'ui ngjai bumjei de rapu ringie ne ringie tsaung y napu ningie ne ngutsaung pus limiñ de paiñ ngjai xil'ie para napu nejeiñ kua manaei natsjau. Kiajai balei kua para natsjau nanjau saria par komo te napu ningie ngutsaung para saria ndan'eiñ ke ke bae y para ngjai kua manatsjau saria kua manaei kutau manaeiñ natseiñ también rapu rapu bania'at napu ningie ningie nguts'aung nejeiñ kiajai ke lanu'u kauk lanu'u ke si ke si li majau rapu kiajai de napu es es xil'ie napu napu ningie nguts'aung.